Eje yẹnẹ ẹgbẹ gwangẹ ọbazi umat wangẹ ẹna ẹgbẹ nwẹ adọn ẹrẹ ẹnẹgẹ ni ẹgbẹgẹ ejara ẹgbẹgẹ yẹ ẹbi ga ẹgbẹgẹ nwẹ ọfẹ nwẹ ga ẹnọm nwẹ ẹgbẹ gwangẹ ọbazi umara jẹ ula ẹgbẹ nani mat. wa ẹgbẹ ẹnọm nam mat ula ẹnọm nwẹ ẹgbẹ ẹgbẹgẹ nwẹ ẹrẹ ẹgọnọ akẹ adọn ọnnẹ am ga ọfẹ jọb ma ifa jẹ ga ẹtọ ẹnọm. yẹ ẹna ẹnọm ọfẹ jọb ma ifa ga et-ẹtọ ẹnọm nẹmẹ ni mara of ẹjẹ jọb ma itat ga ẹtọ ẹnọm y ẹwa ẹtọ ẹnọm ẹsa sa wang mwẹ ẹna va ẹgbẹ yẹ bi ga ẹtọ ẹnọm nwẹ ẹbi ẹgbẹgẹ nwẹ adọn ẹrẹ ẹngẹ ni ẹbẹbẹnẹ ga odo nuugo ni ẹnom yẹ ọbazi uwọni ufu unyi ni ni-nwa uso wang nwe ẹna ad ọvẹn yẹ ẹrimini ẹta ẹgbẹgẹ ẹjara ẹgbẹgẹ wa ẹtọ ẹnọm nwẹ ga ẹgbẹ ẹbi ga ẹtọ ẹnọm ga ẹtọkọngọ ẹnọm nwẹ wa ọfẹ yẹ mat and wa ọfẹ yẹ ọbazi utọwarẹ umat and wa ẹgbẹ mi gang nwẹ imiẹ dọng am ga utu am ga ọvẹn ẹjara ọvẹn ere ni ga ẹdẹ dẹd ẹdẹdẹt wa eje nwẹ ẹrẹ ẹgọnọ akẹ ẹjẹ ẹnyni yẹ na akẹ adọn ọnnẹ wang nwẹ ẹna ẹrimii ni ọvẹm yẹ ẹna adọn ẹrẹ ẹnẹgẹ ni ga ndẹrẹ ẹnọm ọvavai wa ọbazi ugomo ni ni ga ọdɨm ẹnọm ubọni ugbɨni ẹnọm ọvavai ugọmọ ni. nẹ ma nwunougo nẹ ma gbahagbaha ugomo ma liud rẹ dọng am bẹng igba ga uzod gwud igbɨni ẹnọm ọvavai wanv nwẹ ẹnọm ọvavai nwẹ ẹgọnọ eje ẹdẹdẹt ẹnyi ma dọng ama ga yẹ odo ọbazi ugọmọ ni ni uwọbọ ga ọdɨm ẹnọm gbahagbaha ma jang ere Uwuno yẹ ẹda ni ẹrẹ. ibe yẹ ẹda ni ẹrẹ. yẹ ẹda ban ẹrẹ ubọni ugọmọ ware dududu ujat va akẹ uzod nwẹ uju ugbɨni ga ẹnọm ọvavai dẹn eje ẹnọm ọvavai nwẹ ẹrẹ ẹgọnọ akẹ adọn ọnnẹ ga ntak igbɨni ẹnọm ọvavai yẹ ida ulangẹ ena ni-nded ga ẹnọm ọvavai